Ie amin'ny akapobeny mô lôha biby jiaby biby jiaby m- managna maso fa misy biby de tsy managna maso satria to mety biby s- poaka maso zany hoe fôtsifôtsy masonazy de lasa tsy mahita zay foagna no mety antony tsy hahi- hampahita azy.